انا انفضل ان انا نعيش في مركب يصلح للسكن ولا ان انا نعيش على بيت على شجرة. بيت على شجرة مالوش أي معنى ومفيهوش أي متعة ولا ليه أي قابلية او أهلية للعيش. انما المركب في البحر بتكون صالحة للسكن دي افضل شيء بالنسبة لاي. يكون عندي مركب وعايشة في النيل وحواليا بحر وانشوف الاسماك ونشوف السما من فوقيا، دي متعة حلوة نتمنى اني نجربها في يوم من الأيام.